तो शावर लेना में अतर मजा नी आवे भई गर्म पानी से शावर लेवा की बजाई नहीं है तोमें नाबो बढ़िया लागे वो क्यों माना की जसा सर्दियां चाल रि जतरा की गर्म पानी से नबा में आगा। अब गर्म पानी गुनगुन पानी होयो रेवे मंगा में बरकर तो अपने शरीर पर कुंडा। एक नंबर एहसास लागे। अब जो गर्म पानी से नबा एक तो कई है कि अपने शरीर पे अच्छा से पानी पड़ जा ऊके बाद में अपन साबू से या शैंपू से नबा तो। अब ठंड नी लगेगे। और अपने साथ एक ठंडा बानी से ना बगी ट्राइ करा। तो उसे तरह सही रहे भी नहीं। और अपने सरदी जुखां भी हो सके। और अपने बिमार भी उसागा। इस वज़ से गरम बानी से नानो चावे।